Tavalinõ <noise> vesi võtt <noise> iks kõgõ parõmbahe jano ärq. <noise> Mullivett <noise> või harva juvvaq. <noise> Et sis taa om peris maitsva, <noise> a taa tege sääntse nigu <noise> kõrvõtuisi vai. <noise> Tavalinõ, harilik vesi <noise> om kõgõ parõmb iks. <noise>